I like the question dah get to do with this good life bisnay, good life is when your plan ley tin wer you put together to be able to achieve in life when god help you you make it you geh those thing dem dah good life when everybody when you coming op you either one be dahtor you want be teacher you want be pilot you want be <hesitation> police officer you want be soldier you want be president you want be minister yeah lawmaker and all you want be when you coming up buh ley challenges neh can make people not to geh it to go to school from school to find food to eat when you fini finding food to eat you need to get house rent when you fini geh house rent you geh attachment you geh broda sister and orda people so all those challenges dem when you be able to overcome dem and keep focus whether ley hustle dah come is freh for you aay nah freh ley only tin aay mon be hustle dah real yeah dah kinda level dem so like dah aay can be super so good life is when you have good education when you geh food to eat on time When you geh security to mind you when you geh good road for yor to walk on for yor to travel on you geh current yor phone neh nah going off yor phone battery dem charge everything on <hesitation> dah kinda <hesitation> yeah straight- up level and tin dem so dah ley kinda tin dem I call good life you nah force to geh car you nah force to go geh marry you nah force to go to america or you go europe first before you say you living good life good life ley way you plan things when you geh it like dah you geh ley kinda result you need dah what ley call good life yeah dah how I believe it oh dah how I think it is